اه ما تخافش الأمور طيبة إن شاء الله، اه والطيارة تبدا توها امنة والأمور كلها محسوبة، أنت ممكن أنت متوتر معناها شوية، اه حاولي تاخد نفس عميق وحاولي تسترخي وحتمشي الامور إن شاء الله.